<noise> <hesitation> biasa kain re kani lo'i lo'i pa'i piri ede biasa kain ndawi ba doum tua tua doho ka ka mara kanin wara ku kula ngara na kula ede hibi di tau kai markani markani, markani maniki nggahi dou mbojo re markani maniki re rempah rempah yang bermacam macam ede ku ngisi na re kula re man <hesitation> markani makin maniki ake ke ede du sabia wara <hesitation> au ngaran re <noise> saha jawa na ncuna ncunan ncuna mpida aini ncuna na'e na'e bune <hesitation> bune ncuna ara ake ncunan re ncuna mpida nggahi dou ara ake ke bawang lanang kombi doho ede ni ncuna mpida ede ku di tau dei kula marakanina re <hesitation> ncuna mpida <noise> ta ede mpa sabia musi <hesitation> edempa <hesitation> au temulawa <hesitation> kapala na terus wara rau ku kacengke <hesitation> labo au huni, tawoa, rea, ede mena saraa ede ni nono di nono dou pataham mpori <noise> Ede nono nono dou mbojo re biasa kain kalo di ndawi kaina <hesitation> lo'i pa'i piri na lo'i pa'i pirin re kani tawoa <hesitation> na kani <hesitation> rea <hesitation> edempa ncuna ncunan ma mboto wau ede re rope rope parongge doho edek di kani rope prongge rope konca di tutu labon re <noise> ntau samponeni nggo ede ma pa'i pa'i na re ya wara <hesitation> ma nata nata raun re nika cengke ra campo saran ede la'o sabia mosi doho ndede ede pa'i piri re <hesitation> pa'i pirin re harus wara rope ropen ma pa'i piri ede rope konca ra rope parongge de kalo misa kain di ru'u nono kaina ma ma <hesitation> maci maci ni di ru'u dou ma supu supu doho ra ne'e karana rana sarumbu doho re ne'es ma karana nara sarumbu re biasa kaim ma nata nata sara'a ku di tau di ru'u marakani na re ede du rea <hesitation> ede pa kacengke ede sabia <hesitation> waur rea ya patahampori lau re loa ni tau campo sa ra'a di ru'u ndawi kai la'o hanu pala <hesitation> ausi ngaran re <hesitation> u'a u'ah u'a u'a la'o la'o <hesitation> afu u'a la'o afu ede ku di ru'u di ru'u lo'i La'oi rana ede re sia re nawana kala sia ni lo'i rana re la'o nata manata nata na trus di nono ka ndede loa di nono kanen ma pa'i piri ede di nono ma dibore di sarumbu re ma lo'i rana doho ede kure ma loa di bore re kan lai ku plai ro bore la'o la'o bore la'o di dinono wara raum dim sampuru rau wara raum sampuru rau dou ede aka rau ne'e karana sarumu na sampuru rau ku ni sampuru re sampuru re na na pana'a ku pana'a ku di asan di wiwin reni kanin u'a ra u'a ra afu ro'o tagambe roho edek di di pana'a na ni lokona rana sarumbu dou doho ra din sampurun re kalo misa kain di ru'u nono karana rana mpoa atau douma auma dawara mada pu ntau ana ra tipu wara ngganan re wara ku lo'i ndai wali na ngara na re pakombo de doho warak ngara lo'i pakombo biasa kain re santa ni'u sia ni'u la'o santa ni'u la'o la'o tawoa ede ku biasa kain <noise> di nono ni kalo misa kain dou dou ma ne'e dekan ntau ana biasa kain ma misa kain ana ana ato ndai ndai doho rau mu ma ma supu Au sih ngaran re <laughs> wowa <laughs> wowa doho mai flu flu rana doho sarumbu ndede re nono pa <hesitation> bawa la'o rea, bawa la'o rea re di ru'u ma kataho kai hanu ni ausi ngaran re flu pilek doho ndede re biasa kain bawa la'o rea re paru bawa la'o rea weha mpo oi na pila pila <hesitation> pila nu ya misa kaina sa ina rea ni saina rea nggo ede bawam re paling dua <hesitation> dua nggini bawa paru sia doho re tausa ra'a sia re paru sara'a nggo ede re pua oin oi ndain ede aina tau wali oi oi ma kalai oi ndain ede lalo pa ono kai ede lalo ngadi di ru'u na taho lalopa ni caru ao wo'o dohom re karoto dohom ede ni la'o ilu re caru re sia